De tam'za mbôla hely za ôhatra nisy fotoagna nihinagna regny <hesitation> lako avy an-dranomasigny regny avy ake za tegna lasa mibotrobotroky misy raha mivontovonto amin'ny hoditrianahy regny dônko alerzia dônko fahaizako azy, zany ôhatra za tsy mahazaka lako an-dranomasigna.